لو تبي تمشي ربع ساعة ولا نص ساعة وأنت رايح للشغل وراجع منا، هل لها المشي يساعدك تتحسن من ناحية الرياضة؟ أنا شخصيا موافق أن بدي التمرين معك من بكرة أو من الحين، وإن شاء الله ربي يعينا ونساعد بعضنا، باش نحافزوا على الرياضة ونبقوا تمام، شي رأيك في الموضوع هذا يا خي.